<hesitation> e lilova lwefu liakenya khuvele nende ovutamaduni nende etsinjila tsya kheabala khurula nukhwitsa khushiri khulilova lino khwanyola avermiriri vefu nivakholanga efwe va sayi khulakholanga ne valetsa vosi kenye khuvechesya vamanya vari elilova lwefu lino ovuruchi vyefu nende ovutamaduni vutsanga vuriena. Nolenje efwe kama aah avakenya khuvere nende <hesitation> avatamadumi vukhwanala kama vukhwambasianga alala khuva eshindu shilala mani khumenya nende amani nende etsinjila tsindenyi, shindu shokhuranga nolenjele khuvele nende ovuu omwimiriri ukheongosanga uliomundu omukali sana okhuva omwimiriri no mundu ukenya vakhwelesie heshima ne kenye wesi khandi wane heshima khuvandu ova nolarukanga nolengele khuva mwimiriri onyolanga uvele etaifa yalakhutegemeyanga wane omwongoso khushindu fulani ocherere avandu ori eshindu fulani funo okhachesie oshukulikie amahitaji ka avandu. <hesitation> ah omwima kundi kuvetsa we. <hesitation> khemboletsa heshima, heshima khukhumwimiriri we shivala kama omwimiriri kama rais,, aaah nalakaya olanyotsla olanyola vandu vekhale vauriranga lazima… lazima vamweshime. <hesitation> shichira kama ata ata khuvee vandu tafauti tafauti khurula avundu tafauti tafauti aundi uno alarulanga luveka undi uno alarulanga luveka undi lazima tsa khulekhana yasi khuulire omwimiriri nomba rais, lazima shichira niye ulakhusinjiriranga, lazima makhuva kalavolanga khulonde. <hesitation> okwenoko nikwo- kwo- kwo mwima kw kenya. Ata notsya avundu undi alanyola vutsa eeeh shindu shindi shivetsa khubendera, bendera ya kenya. <hesitation> bendera ya kenya ino ivatsana ivetsa nende tsiranji tofauti <noise> tsiranji tsine. Imali, imara, imbesemu, nende ranji ya masafu. <hesitation> tasiranji tsino <hesitation> tsyashirianga makhuva tofauti tofauti shi chira mu kenya. kama emiaka cha ninteen sixty four aah vupanira ovuhuru v- v- vwefu olanyola tsiranjii tsino kama <hesitation> eranji imali yechesyanga efwe. avandu. avandu <hesitation> va- vamu kenya muno alafu ranji imara yechesyanga om- omulembe shichira vulia vandu. vosi. kho khuk- khukha kosana tawe khukha khupana tawe. Sasa eranjiyino. ranji <hesitation> imbesemu imbesemu vanduvo vopanira kenya miaka che inyuma eyo vopanira kenya. avandi vafwa. avandi vaumia lakini kenya kwa nyolaa vuhuru khurula khu vasungu. Shichira kwenya okhwi yimirirae- efwe- efweavene. Kabida vandu vopane khunyola huhuru vwefu, aaa ranji ino imbesemu ino isinjiriranga ooo amatsayi amatsayi ka kavandu vano vafwa, avandu vaumia avandi ve avandi verukha lakini mwishowe khwanyola ovuhuru aaa nishoshichira khuvutsaa nende amwimiriri mulala nende vandu vosi lazima lazima lazima va vamuulire, laxiy vamuheshimu. Ranji indi ne netanji ya masafu, rangi ya masafu mulenya kwabarikiwa khuvera nende elilova lilayi khunyaka khuraka ofundu khunyala khuraka emisala alafu ifula ifula ikwitsanga sana, sa <hesitation> eranji ino ye chesyanga khu <hesitation> shinga kwabarikiwa nende lilova lilayi nende nende fundu fwo fwokhuraka funyishi sana mukenya <hesitation> eranji ya ranji ya sana ivetsa ranji ya <hesitation> ya ya masafu aaa khandi bendera yino notsya mu- mu mutsiofisi, mutsiskulu kama mupolice station ya vaskari. Ola olanyola bendera yino na vandu vanyishi va veshima bendera. Notsya avundu kama muskulu olanyola jumatatu valaretsa bendera khandi ijumaa valaretsa bendera, naa nee bendera ila ila vala valaretsa bendera lazima mundu asinjire, lazima tso osinjire vamale alafu otsirire nende nende nende shughuli yiyo ata no nalavira khunjira alafu oulire valafura firimbi olasinjira vamale khura khura bendera alafu otsirire nende shughuli yiyo muskulu alanyola mm mushituo sha vaskari olanyola mutsiofisi alanyola mutsiofisi tsya tsya viongozi kama gavana, kama mca ata mp olanyola, aaah vuli avundu lazima weshime bendera shichira bendera ya yenyeyo yeneyo yechesyanga asli yefu asili ya kenya yachinga maana sana mm mm. mukenya shichira khukumbukanga vandu vakhupane. Khukumbukanga kwamba khwabariwa nende elilova, khukumbukanga kw kwamba kenyekhana khuve nende nende omulembe alafu eve, efwe avene na na navandu va kenya lazima khuve nende umoja nende nende khushirikiana. <hesitation> ata bendera yino notsya iliwanyi wa kenya aundi khulatsitsa mabishano tsimbiro, khuvaya omupira nomba nomba shindu shindi olanyola bendera yino aundi mundu ufwarire shindu khumukono ererekho bendera ya kenya, novira olanyola mu aundi mupodium bendera ya kenya yiyo ilaashiria kwamba kenya vandu valawakisha valawakilishanga kenya vavere muno no. Natsya ata iliwanyi olanyola tsa. Nolala ola ola alava nende khenanje tsa musisimuko oleurira vulayi shichira ola ola shivala shishyo va vashiwakilishire. Ye yechesyanga oo oo nanje shindu shina khuvole mulusungu patriotism. Ivetsa khuechesya shindu sheneshyo aah na ata pia na nivakavayanga nomba valatumakanga tsimbiro vanariadha olanyola. Vandu vali mukenya valekha tsa kama nikhutivi nomba khulusimu, vakhava lazi lazi la- la lazima valenjere, lazima vashangilie mundu wavo shichira alawakilisha kenya khuleurira vulayi kenya ni nifaulu, so lazima tsa vandu valekhala valenjere kama ni khitivi, khulusimu valalenjera tsa nivashangilia ata kama savala valafaulu kutsya iweneye ta, eeeh alafu bendera yino <hesitation> kenyekhana tsa vandu vosi va vaisheme alafu na ne ata omwimiriri, omwimiriri we- we shivala kama shya kenya na nasinjira khulakaya lazima alanyola kama khuvole mutsiholiday kama mashujaa labor day lazima aa tsishughuli tsila tsilakholekha lakini omwimiriri nasinjira khulakaya lazima lazima tsa aundi kama vandu varere iweneyo, kama valatulia va vaulire nee vali yingo valekhala khitivi nomba eredio lazima lazima vaulire. Lazima vaulire sha shamwimirire alalakayanga. <hesitation> ata. aa vandu vava kenya vanala, vanala. fundus fwa fwo e. fwo mwi. mwimiriri avolanga. Aundi alavola khulapanga, fundu kama fwenofo, lazima khandu vala vala vula aach ua nalakaya mutsuli alavula shindu shino. Na ni nalakaya olanyola omwimiriri mwenoyo ovolire shindu sheneshyo. sasa aa <hesitation> vandu vakenya vanala. vanala va varyo. sasa okwo nikwo nikeo mwima kwa kwa avandu va kenya. Ata khuhusiana nande ama ma ma. makhuva kandy, va. Va nala. Lazima tsa omundu natsya aundi khembole tsa musherehe alole ashifumbi lazima alakhureva wina ulekhala ano, na alalola tsa mundu si wikhale khushifumbi sheneshyo ta. vlazima, ata nomwima kwa kenya. <hesitation> ah lakini vakenya, avandu vanala khuhusia sana khu mu vulala venya khukosana sana ta. Ata ave olarula luveka shina. lwe shivala shino lazima walahusiana ninawe vulayi. lazima valalakaya ninawe vulayi shichira <hesitation> shindu shokhuranga ebendera yefu ikhuretsa alala. Alafu olwimbo alwimbo lwe shivala lukhuretsasanga alala shichira ne nelisala nyasaye akhuyete khu khuve alala mu mu muvulishindu so valenya vavetsa vandu vali no nende nende vulala vuli avundu notsya avandu undi ata kama ewe no mucheni lazima lazima valakhukarisha shichira ewe no mukenya vutsa niyo nikwo omwima kwa kwa kenya.